लाइट ब्लू वा निळ्या रंगाचो विचार करता ना रोकडिच मनाथ शांततेयचि भावना येता। ह्या रंगाक लागत म्हाका का सूर्याच दिसांत निवळ मलाब दर्याचि मोव ल्हार वा शांत सकाळ हाचो विचार येता। तो एक असो रंग जो चढ करून शांतताय आनी ताजगी हाचेकडेन संबंधित असा।